Yo’q, buni noto’g’ri fikr deb hisoblayman. Ammo, eng boy bo’lgan insonlar o’z boyligiga qarab kambag’al insonlarga o’z boyligidan malum bir foizda ajratgan holda yildan-yilga ularning kambag’allik darajasini kamaytirishi lozim. Shu bilan sekin-sekin tengsizlikni kamaytirish mumkin.